ارے میاں سوچو ایک دم میجیکل پاور ملتی کوئی بھی انیمل بن جاؤ بولے تو میں چوز کرتوں ایگل باس۔ فل مست ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک دم سکائی میں فلائی کر سکتے فلائی کرتے کرتے ونگز کو سپریڈ کر سکتے ہوا کا مزہ لے سکتے۔ فل حیدرآباد گھوم سکتے ہر کارنر سے سٹی اور جنگل کا ویو ایک دم ایپک لگتا۔ فلائنگ کے ساتھ میں ہنٹنگ اور ایکسپلورنگ کا مزہ بھی الگ آتا۔ سمال ریورز ٹریز اور ماؤنٹین سب ایک دم کلوز سے دیکھتے کبھی جنگل کے انیمل سے انٹریکٹ کرتے اور ان کی لائف کا فل فیل ملتا۔ فریڈم کا لیول فل ہائی رہتا سٹریس زیرو رہتا اور باڈی اور مائنڈ ایک دم فریش لگتا۔ اور ہاں انیمل <hesitation> بننے کا فل سینس یہ بھی دیتا کہ نیچر اور کریئیٹو کے <hesitation> پرسپیکٹیو کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایکسپیرینس فل ایڈونچرز فن اور لرننگ کا کمبینیشن ہے امیجن کرتے ایکسائٹمنٹ ایک دم نیکسٹ لیول چلے جانا۔